असो छे भाई अपना मन में कैवी निरासाजर आई जाएगा, तापन फिर कहा कर यार यो काम तो होई गन यार निरासाजर भार चे यार अपनों भाई। <noise> कैवी काम करना से पहले आपना का निरासाजर आई गए कि यार तो होई गन यार तो फिर वो होई गन यार सो होई जाएगा। अपना मन में कैवी निरासाजर आई जाएगा। तापन फिर कहा कर यार यो काम तो होई गन <hesitation> यार निरासाजर भार चे यार अपनों भाई। कैवी काम करना से पहले आपना का निरासाजर आई गए। कि यार तो होई गन यार तो फिर वो होई गन यार सो होई जाएगा।